रेफ्रिजरेटर के हम सब फ्रिजो कहे छीये। ई एक तरह के उपकरण छे जेकरा अन्दर। बहुत ठंड होय छे एकर कम छे ठंडा रखना। मतलब की उ खाना सब के बचा के रखे। खातिर यूज होय जाई छे पानी ड्रिंक ई सब। भी रख जाय छीये खाना के सुरक्षित रखते। बचा के रखते रेफ्रिजरेटर के अन्दर। कोनो समान खराब नहीं हो सकत हई।